A ɓuran yiɗugo a yaha ha asamanji na awanca ha asamanji maɓo awona ha sera maayo jei toi a ɓuri nɗen nɗen kowaɗi